باش نطويو الحوايج بالطريقة الصحيحة كنطويوهم اولا على جوج من بعد على ربعة على حسب الا كان السروال كنطويوه على جوج بعد كنطويوه عاوتاني على ربعة الا كانت قميجة كنسبقو ليدين كنطويوهم من بعد كنطويو القميجة على جوج و من بعد على ربعة و الا كانت شي حاجة كبيرة فيها القب كنجمعو القب عاد كنطويو الحوايج على ربعة